أمم أعتقد أني راح اختار اللغة الإيطالية لإني وايد أحبها وايد تعجبني مصطلحاتها وطريقة حكيهم، أني أصلاً أحب إيطاليا، أعشقها وايد أعشقها من من-من و أني صغيرة أبي أزورها، تعجبني ثقافتهم طريقتهم حظارتهم آثارهم كل شيء عندهم وايد حلو.